Lafa ny mpiray mony, <noise> laha fa gn' olo miaraky mitoboky amin' ny tanà raiky <noise> ny mandray andraikitsy. <noise> Dikan'izay da tsy mitandrava ny fanjaka i, tsy mitavandra mpitondra. <noise> Da malaky mivoatsy ny fiaraha-mony. <noise> Milamy soa ny firaraha-mony tsy misy korota. <noise>